कुत्ता ओइने बहुत तरिका लैके अपन मालिक प्रति स्नेह दिखैतियाँ। जस्तेकी पुछिय हिलाके आउर <noise> पुछिय हिलाके आऊ का कह्तियाँ <hesitation> भुकके। आऊ अपन सरिर ओह्के ओईन <hesitation> अपन मालिक के सरिर मे लगरके होइल। आउफे बहुत ज्यादा तरिका हैं ओईन प्रति अपन स्नेह दिखैना।